Le jwa'n ndaxmen yanen ba ner la tena zi xot nit, ner la nan leney nan leney ya ngoz yan za zera bixtya yan za lo mblon bixtya zera tyubna yan ndibta lo yan tyubna na ze mne mdubna lo yan naze ndan xis yan xis re kuen yana jwa'na ngolo mne mbi re xij kuena yana nda lij ten yan xis- xis- xis yaney, yaney baney ya bejney mney za zera beren ntad thi gob lo nde te <hesitation> tyubna yan lo- lo taney za ngolo mdubna yan na bere chubna nita thi di gobna tyz ley gabna na ti xa nak gabma nen xe nak jwa'n ndo yan tyz ley azeit ley chokuan nabyo pues taga nde jwi'men popla bixtya lirzynmen jwa'na tamod ta ndaxmen yamen ngolo blomen bixtila zera na naya blu- mxub mena lat taney nayana taxna gobin nit xis nan jwi'n nan ze yib bixtya yan na- na ngo mne bib bixtya yan na zera ndan- ndan ze nde kuisna yan thi lad lar nambi tamod jwa'n ta ndaxmen yamena.